Insekte si kafshë ma t’vogla edhe me shqisa ma t’dobta edhe me jo mundsi tjera, folin me njona tjetrën n’mnyra pak ma ndryshe. Shumica prej insekteve prodhojnë tinguj ose zhurma n’mnyrë qe me u dallu. Ose do prej tyne prodhojnë dritë edhe dallohen përmes ngjyrës t’trupit ose prej aferomonev.